في النهار نشرب ثلاث لترات من الماء ،أكثر شوية معناها خاطر الماء مهم أنا نحب الماء برشا ، نشرب برشا ماء ، ديما ديما نشرب مثلا في الصباح ونشرب في الصباح لتر واحد ، بعد مابين الصباح وأخر العشا نشرب لتر ونصف ، من العشا حتى الليل نكملهم ثلاث لترات.